Ci sunnu tanti tipi di farina, a secunnu di lu tipu di ciriali e di quantu è raffinatu. Li farini chiù cumuni sunnu chiddi di frumentu tenniru, di frumentu duru, e macari di risu, di castagni, e di ciciri. La scelta di la farina dipenni di la ricetta e da zoccu unu voli cucinari.